Ɓurani kam ko wiɗtude weeyo dow asamaanuuji. Ngati toon mi meeɗaa yahde toon. Mbeɗa yiɗi yiyde koode gonɗe toon ɗe. Ko wiyetee ina toon, yimɓe njeyi haa to lewru, mbeɗa yiɗi yahde toon. Maayo noon ko les woni, mbeɗa yiya ɗum. Mi yehii e dow mun kadi, mbeɗa anndi ɗum. Ɓurani kam ko yahde dow. Mi annda dow too no wayi, no sifori